Barabara ny gn'olo ambadiky nareo ao io sha, hainao ino lalanao ino gne raha nozakainy tamina, iaho zao loka mandeha aminao aty zao da misy raha very signitry aminao atoa, gaga iaho sh ino lotry nefa iaho da misidiky da magnosafa avao gn'asako aminao atoa da mandeha, gaga iaho, ino e hizakazakandreo anah akonan'izany.